والله أفضل <hesitation> إني أشوف فيلم لحالي بصراحة ليش؟ لأن كده- كده أنا أكل لحالي و <hesitation> أحب أتابع لحالي، لأن لو في أحد ما يتفرج فيلم ولا شي، <hesitation> يجعد يعلق، يتوقع اللجطة الجاية، يحرج عليا ومدري إيش، وأنا ما أحب زي كذا بصراحة.